أنا من رأيي الحفاظ على البيئة اهم من الاستمرار في النمو الإقتصادي; لإنه إذا البيئة خربت إذا حدث خلل في البيئة ف بيحصل كارثة طبيعية بيحصل كوارث طبيعية احنا ما بنستطيع إن احنا نحلها في المستقبل ، اما إذا كان عندك مشاكل في الاقتصاد ف معلش إنت بتعرف إن إنت تسأوي امورك بعدين من خلال بعض السياسات المختلفة الامور بتنحل ، اما في الكوارث الطبيعية ما بتنحل.